Mahandro andrano ty tiako toy izay homagna amin'ny hotely. Mahandro andrano bokany antegna matsiro raha atokon-tegna sady tsy mifangafangaro raha hafa zegny e. Amin'ny hotely zegny maro loatra raha aharoharon-jare hanigna. Dia aleoko zegny mahandro andrano ty tiako.